Kakarruksa elli Niilusõ jõõ veereh. Tä oll' vaenõ miis. Tä ammut' Niilusõ jõõst vett ja vidi uma nurmõ pääle. Vai noh, mis nurm, väikene maalapikõnõ. Tä kasvat' mandariinõ ja maisi ja apõlsiinõ ja nissu. Tuus tä elligi. Ja tä sai uma kõtu täüs ja uma perre ka ärq söödetüs.